Aya sapuniit kepaisheen eng' oratinweek che chaang, iuneekei, iunee ngoroik, keuneen tuguk, keuneen akot kamosweek alak keunee koriik, iuneen olau, kiuneen kei, kiuneen ulin po ko- korichun kiuneen kei, <hesitation> ak keuneen porwek, kiuneen tukun che chaang, sasa ara anyun sapuniit ko pa ka manuut amu ripweech por nn tililildo, staweech chapuuk, ketepii ke ka kitililitu amu sapuniit.